الحيوان اللي يمثلني هو العصفور. لانه حيوان لطيف. حيوان ما يؤذي احد. يزقزق في الصباح الباكر. يعني يحب انه يكون صاحي في في الفجر. كمان جميل. الوانه جميلة. والناس كلها تحبه وتحب اني انه يكون موجود بحياتها.